نجم نقول نتمشى حوالي خمسة آلاف خطوة يوميًا، يعني أربعة وأربعون ألف خطوة في الأسبوع. هذا يعتمد على النشاطات اليومية، لكن نحاول نكون نشيط. المشي يساهم في الصحة ويخلي الواحد يحس بالنشاط.